Wa loi no mas de porkirongan practicar tamir tutina loi la pelota a wa loi o mixteca ne basquet kani negax ka tiopa deporti binka salir de lo llichi mat anxi xladika <noise> la mieti kabia kwa loi la pelota mixteca ka loi en xladika xchitakale xegaka competencia tenex palo roi paraka competencia cada llima nate de fiesta telak te rua raka concurso te balon mixteca nete basquet